Un pos kixiyo un ni nunkavayo kixiyo te va kixio nanani siete hora kixio ja kuate ntokooyo chi kixio a las nueve te yua ntukooyo a las cinco a sei yua ku horario ja ntukooyo natau noyo ntu kooyo kuayo un kuchio, un chuuyo, un kítíyo kuayo.